sèè mùŋ nɔ̀ŋ nyuùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɗì duum, maŋ ɓèmè fàliɛ̀ maŋ vìlè ɗì lɛ, e fàliɛ̀ mùŋ nyɛnɛŋ maŋ vìlè ɗì lɛ, e fàliɛ̀ sèè manaŋ maŋ hàà ɗì mɔ̀ɛ̀, e fàliɛ̀, mùŋ vilè ɗì lɛ, mùŋ vilè ɗì lɛ e fàliɛ̀, o jɔùŋ wò yaà wa nyuùŋ vìlè ɗì, pangàà maŋ hàà ɗì lɛ sɔɔ̀ maiŋ vilè, maŋ ùùsù e fàliɛ̀.